Pi usari li culura a l’acquaredda si hannu aviri, prima di tuttu, li culura siccati ca parinu petri nicareddi. Chissi culura si mettinu dintra un cicaruni, lu pinzidduzzu si ammogghia ni l’acqua e poi si passa supra lu culuri. Accussì facennu lu pinzidduzzu si pigghia di culuri e doppu semu pronti a passarlu ni la carta pi accuminzari a tinciri.